Ndikka mi huwa nyalde jui ha asawere ngam mi somata sosai. ngam to goddo somi bandu mako nawan o torran masin.